मी आणि माझो इष्ट पिक्चराक वочांग आसलो। मात आता घर कडल्यान काम येयला जितुन म्हाका वोंचांग मेवचाना। त्या खातीर काईयाय करंण दिल्या पेक्षा खरा किदें असा तां सांगपाच आनी म्हाका किद्याक योण मेलाना ता तार तुं खरा सांगताइं जल्या फुडलो मानस तुका खर्या नज्रें बघतलो मगीर तो इष्ट नाल्या कोणुई असना।